सेलादाराम शिपकलिया सुईजाई ने चे तिन्द्राव का चे सुईजाई। ने चे निंद्राव का चे मतलब ये सुईजाई निन हवेचे सेलादाहडाम शिपकल्यान। ये सूब सुईजाईन ये असा करेन। अपने नींद सर्दियोंदाहडाम खुणां भराएन सर्दियोंदाहडाम खुणां भराएन सुईजाई।